كمية الموي اللي أشربها؛ أنا أحب أشرب الموية وايد خلال يومي، أشرب تقريبًا اتنين لتلاتة لتر موية يوميًا، يعني حوالي أربعتاشر لتر في الأسبوع.